Loko megna zagny, izy koa amin'ny lafiny ratsy izy dia magnambara ny loza, dia fahavignirana. Amin'ny lafiny tsara ndraiky izy, magnambara fitiavagna, resaka fahefagna dia vake koa, resaka fahatanjahagna. Zay zagny izy amin'ny ankapobeny.